المكان الي زرتونو وتونستو بينو هو شاملر، غابات شاملر باسطنبول، كلش عجبتني - لان انا اصلا قبل كنتو ريسملا صورة ابالي ، كنتو اتابع فيديوات وشغلات عليها، من غحتو هنوك حضغتو كل الغراض الي احتاجا، فعلا ما اصطدمتو ، يعني طقتو اشوي اعمل امارس كلشي ابالي حضغتونو